عشان ننظف التلاجة، أول شي نفرغها من كل الأطعمة ونمسح الأرفف بجطعة جماش مبللة بماء وصابون، وإذا فيها بجع صعبة، نستخدم بيكربونات الصودا، بعدين ننظف الأبواب والجهات الخارجية، نتأكد من إعادة ترتيب الأطعمة بشكل مرتب، وبكذا التلاجة تكون نظيفة وجاهزة لتخزين الأكل من جديد!